Gnan ny Malesia koa zao da tsy mahazo mifandray tagna da tsy- gnamindreo agny tsy mahazo, tsy mahazo manondro olo amy tagna akavia fa mariky ny fanambanimbania olo.